Yo maroun possonin ηéyi soninkaraya yo i ga tini soninka maro ado karli kou marou ido angani soro sonbiηa i liηugnani marou tani yéyi, wo gui yigana i ga tini marou é riz parfumé, kou marou kha a fo guébé kou nguili falé ya i ga rini yéré, woyimé diopi sokhono kha ama dagga kané fina. Siame ké khayo makha yéré woga kou gnigana.